मधुमाखी एक आशी मखी चे जगजग से मधु इखटो करी ननन लावज। अपनो छट्टो बनावज, अपना बच्चा उनको लिय पोशन का लिय एक़टो करज। अगर उका लिय सहद आशी चीज चे, अमरत का समात, कभी कोई प्राण, जीव मनुष उका पास आयो। या कोई दूसरो <hesitation> जीव जन्तु खान का लिया आव, तो वा अशी डंक मार, कि वो अशो पूरो सुझी फुगी जाए। और वो को डंक अशो लग, काटा का समान, कि वो मनुष अशो आठ दिन तक उठनी है, अशो मुणडाक सुझाडी फुगाडी देव।